زه له موسکا سره سلام کوم. وایم: سلام، زه فلانی یم، تاسې څنګه یاست؟ یو ساده پوښتنه کوم، لکه: تاسو له کوم ځایه یاست؟ که خوړو ته ناست یو، وایم: دا خواړه ډېر خوندور ښکاري، تاسې څه خوښوئ؟ که موسيقي وي، پوښتم: تاسې دا ډول موسيقي خوښوئ؟ زه هڅه کوم موضوع ارامه او دوستانه وساتم. زیاته هڅه نه کوم، طبیعي چلند کوم. که له بل سره ګډه